إختار الأرز المناسب لك واللي تحبه، <hesitation> أغسل الأرز جيدا بالماء البارد عدة مرات، <hesitation> بعد ما تغسل القرص تصب فيه ماء النسبة العامة هي واحد كوب أرز مقابل واحد ونصف كوب ماء، <hesitation> لكن هالشيء يعتمد على نوع الأرز. <hesitation> أضف التوابل شوية ملح <hesitation> أو سمن للماء عشان تعطي طعم للأرز، حطي القدرة على النار وخليه يغلي، لما يغلي خفف النار وغطي القدر لمدة خمسة عشر أو عشرين دق-ثانية.